L’Argentina è un paisi cu assai discendenti di italiani e spagnoli e qualchi ràdica indìgena. Lu tangu è lu ballu tradizionali. La cucina argentina cumprenni lu mate e l’asado. Li gauchos sunnu li cavaleri nòmadi di li pampas. Chidda argentina è na cultura viva, unni puru li siciliani dèsiru lu so bonu contributu.